لو كان عندي شعور بين الذهاب في رحلة مع أصدقائي أو مع شريكي ،أفضل الرحلة مع شريكي، بسبب إنه الرحالات مع الشريك تكون فرصة أكبر للتقارب والتواصل بشكل أعمق، تستمتعوا مع بعض في كل لحظة، الرحلة مع الشريك تكون مليانة ذكريات خاصة وتجارب فريدة، رغم إن الرحلة مع الأصدقاء تكون مرحة لا كان مع شريك تقدر تبني لحظات أكثر خصوصية وتتعرفوا على بعض بشكل أكبر.